मैं हर देखें तुमन एक दुसर के ऊपर गुस्सा करत हा। भाई गुस्सा करना गलत बात है कहे बर गुस्सा में बात करे से हमर दिमाग विवेक काम करना बंद कर डेहल। और बाद में पछतावा होयल की यार ऐसा मोके नहीं बोलना रहीस और बाद में पछतावा होयल। तो ऐसा गुस्सा करे के का फायदा है ।